E kɔ̀wɔ̀ lii le, mùŋ ɓemȧiŋ, mùŋ toomȧŋ niìŋ e ɗì mɔ̀ɛ̀ sèèùm woà mààŋ muŋ doò ɗì mɔ̀ɛ̀, muàum jɔùŋ nyùnɔ̀ɔŋ sèèùm woà màȧŋ doò ɗì mɔ̀ɛ̀, mùŋ woà mȧȧŋ doò ko nyàwòò dìì muìŋ, mùŋ woà mȧȧŋ muŋ doò e ɗì kpȧkòò, ɔ̀ɔ̀ e ɗì jɔ̀à mɔɔ̀ŋ, màiŋ ɓɛ̀nɛ̀ŋ dòo, mȧiŋ ɓɛ̀nɛ̀ŋ ɓème maiŋ tòòmò e nɛ̀ŋ gbiŋ.